Alura mi la bestia chë l'ai pi paüra al e le persun-e përché s'as mai lon ch'a pensu e s'as mai ëndua a van parà, pöi sicürament vurìu pa esi tacà a 'na crin-a ch'al a sui crinèt, tacà ün'ursa ch'al a sui ursèt o tacà tüt lon chë la natüra a deu difendi, di la lë lon, lon chë l'ai pi paüra al e d'le persun-e